هو حاليا انه الافضل انه الشباب يشاركون لان شباب هسه مو مثل شباب شباب قبل مطلعين وعدهم اراء خاصة وعدهم آراء سياسية مرات تكون صحيحة مو مثل جيل كبل يعني انه جنا جان الاكبر من عدنا دائما هم اليفتهمون اكثر شي بس هسه حاليا الجيل الحالي عنده وعي كامل عنده وصول للاخبار دائما على يعني اخر الاخبار اخر التحديثات